Dabiara da wimu nsakrae no, sɛ yɛwͻ da no mu a, ahohyew no da eduosia nwͻtwe. Na sɛ yɛrekeka kͻ ewimber no a, ahohyew no ne do tsew bɛda eduosia ebien dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a nyimpa benya ahodwo anaadɛ wimu bɛyɛ nwin ama nyimpa ma oetum ada wͻ ber a hyew nnkɛdze obiara.